Livi te ko ye ye ye choko naá lo kuu ye rieru lo kilejniñoi yekuāā naá lo ijloi taka ndayuku á, te ɨkaka ye lo <hesitation> ɨkaka ye choko ndujli lo, ko n-ndute lo ko'oi naá lo tova'ai ichi ñu'u, lo orre kuaresma te lo keei, te ko nda'vi chitií naá tova'a ndutei naá, te livi <hesitation> xi iyo koyoi-nchi xi nda katei te kee ndutei naá lo i'íi lo vijli naá.